श्रीलंका की बात करें तो, वहां की कलाकारी और कला बहुत ही पारीपूर्ण है। और क्योंकि यह भारत देश से लगा हुआ है इसका ऐतिहासिक तालमेल भी है। जैसे रावण ने सीता माता का हरण किया था, फिर भारत के छत्तीसगढ़ के राजा राम ने उन्हें छुड़ाकर ले आए। यही कारण है कि दिवाली मनाई जाती है। यहां रावण की भी गुफाएं हैं, और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं।